Waam man pọngọ a ma ɗọpẹị kịyịlmụ Naijẹriya, an kịyịlị nam yamb ọnọmgụ, mụ kọṇ mụụ sịdamị sadamị ta kabaị, mana sịdamị sịdamị ta kabaị, waamụ njaana sịdamị sịdamị ta kabaị, pịdọ sịdamị sịdamị ta kabaị, pandị sịdamị sịdamị ta kabaị, tẹẹdẹ sịdamị sịdamị ta kabaị, yaaz waa ɗọdọk ɗọdọk, maad waa a nẹẹ ta kịyịlmụ Naijẹriyai, yamb ɗọọngọ tẹrmẹ, an kọṇ, pọn mịnịm mụụ, mịn ịlgọ, mịyẹm ma saabụd mayịm gi tẹmdẹ, ankị ka kịyịl nẹẹ, mana mana a nẹẹ, mụụ mụụ nẹẹ pịdị maad waa a nẹẹ, wụtẹn nẹẹ. Waam man maadgọ jẹ pịp a nẹẹ, kụrgụtẹ wa wẹẹj mịyẹm ma saan maị akị waa taịjẹ, mịyẹm ma saan maị a kị yịlmụ tẹrmẹn kịyịlmụ Naijẹriya a kọṇ waa a lẹẹlẹ madaṇyị kanan dụman makọ war man dẹn wai lẹẹlẹ tẹrmẹnụm tọbọ am yam lịịngọn kịyịlmụ Naijẹriya waamụnjaana a nẹẹ wa pịp sịda- sịdamị a lẹẹlẹ sịlịp wa nẹm pọn, pọn mẹẹmọ sẹ mịnịm mụụm kị tịnụm ɓaanụ. Mịnga mịn maadgọ waa, mịm ga mịn yọk mụụjẹ, tịktọ ka abụd- abdẹ, watụ yaan yatta talmụ pụụdụn mịn sabtụn kịyịlmụ Naịjẹrịyam yamb ọnọmgị kọn nụm laịpịdọ nụm wa pịp ta kabaị, mịn gị yaaz mẹrụk ta kabaị sam ɗasa nẹm, kwal mụụ nẹm nam ga nasẹ a an pọnọ, a mụụnọ nẹm ma yaa pịdị maadwa kan ma yaan pịdị wụtẹn, ma ɗ̣ịịs ɗọk makị saan waamụn jaan ɗọk makị tẹdgị. Pọn pọn mẹẹmọ sẹ kẹb mụụ yaan yat kụm kịsọ-kịsọk ka apẹ yaadụn adụg dụyọm ɗasa ta kịyịlmụ Naịjẹrịyam baanụ, mịn sabtụn Naịjẹrịyaị, Naịjẹrịya sụmdọ a nẹ pịnẹị, a Naịgẹrịya pọn mịmịm mụụ m watụ yẹɗẹ, mịn sabtẹ yaaz waa ma kụ sịm Lamdgọ pẹrẹẹt ag watụ kwalẹ, mịn sabtẹ yaaz waa ma kụ sịm Lamọlgọ pẹrẹẹt ag watụ kwaalẹ ta kịyịl Naịjẹrịya a waam tọbọm Naịjẹrịa yaagọm Lamọlgọ kan kụl ọkọm ag ịlgọ waa ag wọkụ nụm. A waam ma adụk ɗịyọm ɗasa ta kịyịlmụ Naịgẹrịa. Nam yamb ọnọngọ ka ọnọngọ pịdịm sẹrọ kan ọnọngọ nan? Lamọllọm gan pịdịn sẹrọm n'gị saldẹị watẹịjẹ pịp a waam mọ adụk ɗịyọm ɗasa ta kịyịlmụ Naịjẹrịya, kwadẹ, nam mịnọm maɗaṇyị kana kaya, yaịjẹ mpọngọ mị pịp an pọnjịn nam yaịje mannọm, n'kwadị tọọmnọ nwargọ ịllọ yaị lamọllọ n'kwadị tọọmnọ watẹịzẹ pịp a waan an ɗịyọm ɗasa ta kị yịllị. kịịgụm, ɗị aamdọ wa yaazọm, tịbị ka mịn sẹbị La lịwịnmụ a pọ pịdị maadwa mịyẹm ɗasa madaị wataụ watụ sụ lalịwịnmụ wawụn madaị watụ nụm pọkị tụgẹ, wa tẹịzẹ pịp a waam mẹsẹ kịyịlmụ Naịjẹrịya. Tẹrmẹn, watẹịzẹ nẹm, ka mịn sẹbị tẹrmẹn maad wa ta kịyịl Naịjẹrịya sẹ ụpọm analaịmụ maadụngọn wa ka mịyẹm mọ kị pọmụ, tẹrmẹn wa pịp ta kịyịl Naịjẹrịya an tọgọr sama kịn ụksẹ nẹm. Ma war pịdị maad waa kanan waamụn jaana a nị, ka nan waamọnọn, waamọ nsụk landa mai landa a nị kanan pịdịn tịɗa a nị. kana naṇ a nị wa pịp ma wẹẹn ni̱, tịbị maga kwa'tụ waam ḅaanụị jẹ maga watụ ka mana kana wụtẹn yaan ọngị ka kan saan kị pọkị kị yịlmụ Naịjẹrịya kị wọk kụrtọ kị a patọ, pọn mẹẹmọ sẹ yaaz waam ɗas yaan sabụt kịyịlmụ Naịjẹriya pịịp ẹẹz kọrọk, sụụd yamba, aamdọ nẹm, ɗịyọm kọṇ nẹm, tịbị ar kịyịl pịịp ya sịlịp, yọkọt ga ngị sịlịp waam da kịịyịl mụ Naịjẹrịya jẹ kụrgụtẹ, Nọn kẹn ịkịị awaam anam mụụm gịtịn nanjeriya pịnẹị nangeriyai wapịbụm mịn ta kabaịjẹ argị ana saan maị am mịn tẹbụdgọn ta kịyịl nanjeriya mịn ya sẹlọ mịyịm kị am saan maị kanan pịdị maadwa kanan pịdị wụtẹn, kanan pịdị wụtẹn kẹr kama, kanan pịdị wụtẹn man ɗẹn, anambịịn yaụ ga mịyẹm gan sụụd yamba kamịn yam dọk ta kịyịlmụ nanjeria pọk ɗọtọ nẹm mụụm kị tịk kan taị ka nan sọọrị mịn yam ɗọk kana mụụm ga waa pọ paknị kana mụụm ga waa pọ paknịm mịnyam ɗọk mịn at ɗịyọm kọn kịyịlmụ nanjeriya a waam mọn pọngọ.